الصراحة أنا بالعادة ما أحب أحتفل بعيد ميلادى، لكن ممكن إنى أحتفل بعيد ميلادى بشكل بسيط مع المجربين منى مع الأصدجاء والعائلة يكون عشاء مع العائلة والأصدجاء <hesitation> فالبيت أو مطعم منفصل أو كافية، ما أحتاج فيها حفلة كبيرة الأهم هو أن يكون وجود الأصدجاء والناس اللى أحبهم حولى، هذا أفظل شيء.